Yë tsu'uktë ko'o yë kay yëdun ma'a myaj kabë ko'o bi'i ti dun myaj kabë, tyam axjë nyëwi'in womukyë tyaj a'ax je'e wi'insëmuk bi'i kyay bi'i jue a'ax më yë bi'i yum a'axën ji'ib bi'a a'ax nëkx kyusëmëy je'e bi'i jedun mëdyë jatyë dun kap kymbë je'e bi'i a'ax dun kyëx wa'atëp o tyam bi'ia a'ax jedun a'ay iuk këpë tijatyë a'ax jedun kyëb wa'atyë dun's bi'i a'ax nëkxë jedun kyuwa'adëy më bi'i yum a'ax myëdë.